Álámɩná wosóo tíi sɔkɔwá mɔɔ, ɔɔlaafɩya feé kpátákpátákpátá, ɔ dito dzaá bʋʋ lína. Ŋná ditonɩŋɛ tɔɔ dɩɩ diyá faádzé, sɩsɩ hɔñŋhɔñŋsɛ mɛ baá dʋ bɩ, baá sɩ hɔñŋhɔñŋsɛɛ yɛ ditonɩŋɛ, bʋtáa kɔna fɛ dʋ alaafɩya bɔɔ bʋ wɛná bʋ fátɔnɩŋɛ tɔɔ bʋʋ sɛkíyá bʋmɛ bʋ fátɔnɩŋɛ tɔ tʋʋ tɔkɔ dɩɩ laafiya, dɩ tɔnɔɔmɛ alaafiya, bʋʋ ŋɔñsɩ alaafɩya. Ɩ tá bisí sé lɔɔ bʋyɛ faádze lɔɔ séé faádze lɔ álámɩná táa gbalí bʋʋ talá ŋsɩ ɖɔɔbɔ mɛ doomɛɛ? Báná doomɛ yáa sɩ bé? Ba ditonɩŋɛ lalítɔ sɔbírɛ mɛ baá vóŋ, námírɛ lɔɔ baá lalí. Faádzemɔ sɩ dáá lána tchɔnɩ, sɩ dɩ wɛná tchɔnɩsɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ éé kaáa kpátáa ka lalɩ bʋrʋkpákpá lɔ éé miñti bíya mɛ éé. Tɔɔ bʋká bɔɔ bʋ gníkítɔ bɔɔ bʋʋ kórówá lɔ bʋʋ lalí pukupuku bʋʋ bɩrí ditomɛ mɔɔ bɔɔyɛnɩ, di tádzɩŋ sɩ fátɔɔ bʋyɛ fɛdʋ boéé, di tá dzɩŋ sɩ fátɔ tɔɔ kʋwá dʋʋ bʋyɛ fɛ dʋ bɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ tʋ mɛsína álámɩnáá yɛ ɔɔ dí, tʋʋ fɛ alaafɩya yá. Gɛ ba tɔñ fɛdʋ ka tɔŋ fɛdʋ sɩsɩ ŋná ŋsɩbɔɔ vináñtɔɔ wáana mɔɔ, kánámíí wáana mɔɔ, bʋdé fɛ álámɩnáá yɛ ɔɔ dí, ɔɔ tɔkɔ vináñtɔ, vináñtɔ, bʋ náŋtɔɔ sɔkɔwá mɔɔ, bʋʋ kpí sálɩmɔ. bʋʋ dési sálɩmɔ. Ŋnáa dáwiri kadzémɔ dí dzɩñŋá mɔɔ lɔ baá gáŋ kɛ báá gnɔ mɔɔ. Kadée kaá kpí sálɩmɔ, kaá súrú sálɩmɔ fɛ álámɩná, bʋŋdzɛ akúu, bʋʋ kpí sálɩmɔ bʋʋ kpína sálɩmɔ, ŋná taŋtóóna bʋ sɛɛɛ tíyá fɔlɩfɔlɩ mɔɔ, sɩí kpí sálɩmɔ dɩí sísí sálɩmɔ fɛ álámɩná. Ŋná tʋmɔɔ kodzémɔ dí dzɩñŋá mɔɔ, tɔmɔɔ dé fɛ álámɩná, kʋʋ kpí sálɩmɔ, kʋʋ dési sálɩmɔ fɛ álámɩná, tʋmɔɔ kʋʋ kpí laákaarɩ fɛ álámɩná, kʋʋ fɛtɛsí laákaarɩ fɛ álámɩná, ŋnáa? Tɔɔ bʋká ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ kóo tʋ tádé fɛ álámɩná gba bɔɔ. Álámɩná bíɩ ŋñ gnɔ tanɛ gba, bʋʋ mɔsɩ álámɩná, tanɛɛ mɔsɩ álámɩná, tanɛɛ mɔɛsɩ álámɩná sɩsɛɩ, gɛ sɩgɛɛrɩ gnɔtɔ bɔɔyɛnɩ, bʋʋ dʋ álámɩná mɔɛrɛ mɛ sɩsɛɩ, gɔɔrɔ tɔkɔtɔɔ gba bɔɔyɛnɩ, bʋʋ dʋ álámɩná kpákpárádɛ mɔɛrɛ mɛ sɩsɛɩ, ására ŋmɩɩ bʋʋ dʋ álámɩná mɔɛsɩtɔ na bɔɛrɛ mɛ sɩsɛɩ. Tɔɔ bʋká bʋtá mɛsɩná álámɩnáá tɔkɔ náñtɔ gba bɔɔ. Nañtɔ tɔkɔtɔ gba bʋʋ kɔna tʋŋvárɛ álámɩná tɔnɔɔ mɛ. Bʋtá mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ dí sikiri kpínɛ gba bɔɔ sikiri kɩínɛ gba bɔɔyɛnɩ, bʋʋ kɔna tʋŋvárɛ, baá yá tʋŋvárɛ dí sɩ baní-baní, álámɩná tɔnɔɔmɛ. Too bʋká náñtɔníŋɛ tʋrʋ bʋtá mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ tɔkɔ tɩ bɔɔ, ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ bʋtá mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ dí tɩ bɔɔ. Tʋʋ kɔna álámɩná fɛŋítɔ sɛñtɔ. Fɛŋítɔ sɛñtɔ, bʋʋ kɔna tʋŋvárɛ dí. Tɔɔ bʋká bʋ mɛsɩna álámɩnáá, álámɩnáá yɛ ɔɔ gnɔ límɔ gbaagba, límɔ vʋtɔ tɔnɔɔmɛ, bʋʋ yelé ŋ tɔnɔɔ kʋʋ yɛ fɛnɩ, kʋʋ yɛ kʋʋ búti kʋʋ bɩrɩssí ágolutɔnɔɔ kʋʋ kɔní. Amá bíɩ límɔɔ gnáŋ ŋ tɔnɔɔ mɛ gbaagba ŋmíɩ bʋʋ kɔna tʋŋvárɛ. Ŋnáa? Tɔɔ goóre má dzɩñŋá sóóni dzɛ.